你认为做什么天空是蓝色的，天空是蓝色是因为它两个色参起来你看去就变做蓝的咯。

我理想内的旅游地点是在中国的福建省，莆田市。

我这里的人搬去其他的地方主要的原因是因为去找较好的工。

在我社区那内，孩儿较多玩耍跳绳啊，guli 啊，[um]那个玩耍东西，早时孩儿玩耍的游戏咯。